Nyiwa kam mbarooga wonta ɗon, ɓurnga konnga e mbarooga mangu, barooɗe ɗe e ɗe mari kawtal hoore, to goɗɗum heɓii goɗɗo maaji, nyiwoo ko kawritay, ko mballira banndu maa koo. Ɓaawo ɗon e ko ngoodi tawsayi, e ko tawsayno banndiiko.